ס'איז דא ארגאנישע אייער. נאכדעם איז דא געהעריגע אייער, און יעדער זאל עסן וועלכע אייער זיי האבן ליב, און איז געזונט.